لا والله ماني بطل خارق ,انا انسان نساير الدنيا والدنيا تساير ما انا بطال خارقين ولا فضائيين ولا شيء ,ترى الكون كله ما في الا احنا على الارض الله يحفظنا ما في فضائيين يا اخي انا الحمد لله ان بشر ان انسان والله كرمنا ما نحتاج لا فضائيين ولا نحتاج لابطال الخارقين ,وكلنا كذا صايرين في الدنيا انت رزق الله.